सुणा भाईसाहब सबसे पैली त तुम शांत वा और हल्ला कन बंद करा मैं अपरा पड़ोसी त भी बुलोंदू और फिर हम सभी मिली के बैठी के बातचीत कला और समाधान निकाला इन्या हल्ला करी क्या वोलू ये से ना त तुम्हू त फ़ैदा वोण न त के त भी फ़ैदा वोण।